Kingal la niyis kitawu gulsimina di, kitawu ruwutu di awo jowuro ngla. Kitawu di eyi? Kitawu di eyiro gullimia, kitawu di awo ruwudu ye namcu kuro. Wote kitawu di awo ruwudu namcu daana <hesitation> ši jowuro awo bil, aa kuna ruwunum duniminan aa mananum leyinan yindi gedegede, aa ruwuduyi di ngili kammuwa namcu deyi. Yammi catta gulcei: « Awo ruwudu ye namci n wada, awo manawudu ye faciri n. » Wote niyi kitawu runumi gullumina di adi awo jowuro ngla, awo kitawu ruwutu citinna baa. <noise> Kitawu ruwutu di awo gedegede kadaa yammiya kitawu ruwuyan. Wote kitawu ruwutu hadaye n, kitawu ruwutu, kitawu ruwutu hadaye n, kitawu ruwutu tilan kinjiloye n, kitawu ruwutu. Kra kamburo filekirminna. Kitawu ruwutudi jiri gedegede kadaa kuro, halnum hadaye runumin, halnum mindeye aba kakanum soyi hal doyinaso, hadanum mindeyeso, aa ndo duyonnaso, aa yam wurayi codu duyenaso adi ngaaso ruwuro runum dunimina geyiwa facirin baa. Do kuna kulnum gullum kidamuyi ruwunum, ruwu kitawuye runum dunuminna aa di jowuro ngla. Kulnum adi kul njowuro. Kuna yal keyende mindeyayi kom adi cada ruwu kitawuye ruwuya duyena geyiwa aa kadaa kuna nottin dowo, kuna ruyenero duyana aa kadaa facirina, kuna hadandeyewa kal, halndewa kal, tlamndewa kal, hal kinderondewa kal, aa kada kuna aa yal keyende wuraa mindeya ngaso facirina ruwutina jir. Wote kitawuro klan anun ruwunum dunimina geyiwa daa namcu daan, woyiya ni bawaso yam ngowon isanna aa adi yamndea minde adi geyi adi geyiro jedin, adi geyi hadandea adi geyiro tidinco ngaaso klan larceyiya daa. Ni damina geyi kuna ruwunumburo ma kiyin gultuso, ma mananum duniminasowa awo adi ngaaso facirin. Kuna masalambo mana neri keyende mindeye ngurondeyeso, kuna dowuyina daa ngaaso kuna klam minde yammi cedenaro ruwutinero daanayi, kuna konun dowo njaso ngufu fandum baa. Wote ca awo adi ngaaso nerinumso, mana nerinumso ngaaso klan ruwutu namcu diyena geyiwa cinima yalnum yernewa kal, nummawa kal larima ngaaso klan jen, kuru ngestim baso. Kuna masalam bo tilande kuna aba kakandeyeso yende n abande n manayenna daa, kuna minde ruwuduro namcu daanaso geyiwa callo nottini ye, callo gratin yero daan. Kuna yam wurandeayi kitawuro ruye cedeni ye, ruwutu baa- ye adi cirkando kuna kammi manayinwaso kence mindeya do cittin baa. Woten kitawu niyi ruwuninna gullumina di awo jowuro ngla. Kuna konum gullimina di ruwuruwu kitawuyero jowuro nglawo baa. <noise> hal kitawu ruwutu yedi awo adi cittinna kowollo baa. Wote yam ngaaso kon kanuma geyiro cada. Kitawuro aa ca ruwuya duyen geyiwa aa adin fuwu facirinna tulloso baa. Wote mananum gulsimna adi kitawu ruwuninmina wuyi jowuro kiciro fankowo wumma soyi kuna fikir kanuma di komnumma klan lenin bundo lenuwu wumma soyi hal fudu kitawu ruwutiye na daana diya lenun manu wumma soyi kitawu ruwunin. Wote kitawu hal fudu kitawu minde ruwuninmina geyi daaro wummaso lenuwu ngaso lenin fudungu ruwutuya manuwu kuna nari keyende mindeye aba kakandeyaso doyinaso neri kuna keyende mindeye blaaso, mana neri adi ngaaso manu. Konnuwu klan takinaso ruwunin keyende mindeye yamnde wurayi andi yerna gulsanna. Wote kitawu naari bulayero ruwunin. Wote kitawu, wote kutawu keyende, hada keyende abakakandea yeso larcirinaso ye, adiso ngaaso ruwunin. Kuna yam keyende nguroye hal doyinaso, hal fudu kinderomnde nguroye kuna yam doyinnaso, nguri citta aa jedinnaso, awo hada gedegede kadaa kuna diye, dowo awo adi ngaaso nguro adison nottina ba. Wote awo adi ngaaso tullo tulloro namun konnun kitawuro ruwunun tamia bundo yam ngowon isanna ngaasoyi awa noyeyiye, tusukin baa- ye. Kitawuni ruwuninna coron awo hadaya gullina geyi, hada kuna nguriyeso, hada kuna wudur keyende kiciye, lorsoyeso, hada keyende kuna keyiye keyetea awo yammi jedinnaso awo adi geyi gedegede kadaa daana ngaaso manum awo adi ngaaso kitawuro ruwunin. Wote awo gedegede adi ngaaso <hesitation> coro kitawuyen ruwuduro daana geyiwa awo adi ngaaso facirin baa gullina geyiro namcu daani ye, kam noyiniwa goyi kitawuwa lancu krayia corongan aa noyinan noyina ngaaso cirin ngaaso noyini, hal minde yamnde ninlamar jedinna, yam wura hal minde fokto doyina. Fokto lamarra ca jedinna <noise> nguwuri wakayiya awo jedinna, kuna nguwuri wakayiyaso minde hada dowuyi. Wote nguron nguwuria nguwuritin geyiwa hada kadaa gedegede minde jedin. Do kuna na adi- n nguro adi- n awo adi ngaso nottunu ye, yammi wote gešani- ye, yam noyenaye ruwuye cedeni. Wote fudu kitawu ruwutuye niyi gulsimina geyi, wuyi ruwuninkinan. Wote yam gede nondi gede dayaso kal, wuyi kuna fannina ruwunin kina geyiro, nondi ye woyiya fanniya ando nonona daana hadandoye <hesitation> gedegede mindeyeso, kuna hadaf keyende tidinnaso, awo adi ngaaso tamia ngaso kitawuro anum ruwunum tamia awo facirin baa. Wote nduwusoyi mana adi fanca. Hal kitawuro angu ruwuyi biyi n, fuwu n bali yalnguso, dowungaso, yam ngowun isannaš ngaasoyi cawandin awa niyi ruwunun dunimeaye yammayi cawandiya ni damina kal, ni bawaso kal, ni damina geyiro awo tidin. Wote gullu njedikina daa geyiro awo kitawu rutu cittinna tulloso ba- ye, nduwusoye feringa juwandina angu hal hadayeso, angu nguronguyeso, aa daana ngaason kitawu klan ruwuyi ndusoyi duyi, kla kitawu ruwunun anun ngla dunimia ngili ndowuwa daan, do niyi ruwunumburo dunimia daa wa facirin. Wote mana wuya di gullu jeddikina fannuya nduwu ye kamanguro gulcuna, ruwu kla kitawuye n angu aa ngla daana ši noyina nglaro noyina daan, ngaso kitawuro ruwuyina duyin. Kam noyina ye dawo goyia larcea cillin, kam noyinaye nglaro cirin, kam kuna woyiya yerne ceyin ceyinnaso, yerne taminaso ngaasoyi goyi kitawuwa larceyia. Awo gedegede kadaa hadayewa kal, aa gumbuyewa kal, kincayewa kal, aa tidinnawa kal, aa nglan difinniyewa kal, galayewa kal, kitawuro walca eyiyiwa kal, klan ruwutu diya yalla cerea noyen, kam kurawa kal, kam woliwa kal, awo noyina diya ye nglaro cirin, noyini diya ye na adin boye. Wote awo eyiyiso ruwu kitawuye cittin gullu njedikina daa geyi. Wote niyi ye kitawu ruwuninmo ca burgowu gulsimna di jowuro mana adi hardininkina ni, jowu klaniaro gayinaye, woyiya lenuwu fuwunniye yamndo gulluwu, kam aa ngla fikir kombe ngilla tana aa mindeye noyina daanawa kal, kuna noyinawa kal, gullina geyi, ruwuyi kla kitawuyen diyi. Wote aa gede gundo wuyi dikinna baa, nduwu soyi ruwu kitawuya, aa ruwutu di citinna tulloso baa, ruwunu n kratu n. Kitawu gonun grata awo adi tulloso cittin dinan baa, awo adi muhimmi ye eyiyiso koyina ye, yamndewa kal <hesitation> bali fuwun kitawaro aa ngla daana ngaso, faturuwu wanima daa anumma.